oyi mina ao sura we yi ɛn sese aowe yi pa'aa awe ɲu wati pɛɛ ato we he a hinhian bwue o a dan ɲura, a baba aɲu ɲu litirira behonu, oyi wa we bun to o honi to bun suani aa. to hinhian bɛ bwue o, to ɲu be bɛ yi o sura.